I di hwen anyunu kinu wapan i ba anyunu we, angunu dí, angunu fe, anyunu zo, anyunu wo, anyunu byen ba tsibi nyunu anyunu we anyunu wa chí kenkan wa ajen bu bye uka bara a ba wa chidon be nde so wa bye ri wa chídon bye ri ke ma yi chidon ki yo anyunu wa ji a butso ba ní a bye da baní ah a kyon wa kínkín baní i ri ya wa chidon i ma do duwa ka sen bia u ri ya i ndo ba jo, ba zin za, avyou u ri bam ya na u ya na be ji ji u ka sen bí u bí nghan nwu anyunu di anyunu wa chi wa i di ya butso i bye azhen manta nyunua yi bye ya i manta be ya fun i tam wa fuufa bye ya fuufa a ba tsa butso gonati be ri ya i, i tan i byea be na tsa butso be í yo a ba nani nyunu wa ri be rí ya da be ya í tsa butso be ri gbe pyin be i ta abu wa dí bu ann pani abu bye da amyunu fe anyunu wa chía. Azhen nunta i ka ya i tam wa fuufa aba i ya butso i ka i ya butso anyunu zo chí anyunu buti wa ki jen bu bye uka atii baa hun ke nan i bye tii baa wa ri bye be na hwen bu wa hwen hwen bye ka na hwen ji uri hwen ka zamkpa, fyeken asii, rogo, dankeli ba bu ba na fyen baa ka ta u ri ka nde hwenji yii a kyou ba zu bye zun be i hwen u ma ka ɓa abu wa chía u nde i zaa ma u ri ya i zaa u i nde ka abii u rí zaa aje u i nde asii u ri zaa-sh abe u ri panka sii u ri nde ya u ri ya pam abu nde dzo fyin ah abu anyunu zo anyunu wa tsabu tso nyunu zo anyunu wa kín kyen ya fyen i tam wa fuufa anyunu zo a ba nuni be kai ka ri ya da bye ka i ta bu be ka ya hwe zo i bye abu wa be taa bye ka i gbe pyii ki yo i ba nyunu wo anyunu wo anyunua i rí ka í kyon kyon i ka i kaya i tem wa fuufa ba fuufa ba ka na ya butso bye kai ya butso. A zhen manta kari kaya atan wa fuufa aba tsabutii kari kaya a ngunu byen chi anyunu a bu zhenza ba hwaa chi don hwo ra be ya waa chidon ki yo bye nyunu wa ri ko ayo be ma ri mba wa ke ma yi chidon be tsiken abutii bye ya hwaa chidon a tswande yi chidon avo chidon ku tsaza be yo anyunu tsibi chi nyunu wa ngha nwu nyunu tsibi anyunu wa u ri n gha nwu u ri tsotswen abu azhen ba fuufa anyunu wari abutso bani mamta bani u ri tsotswen u tse ba zo nyunu we wa u ri ya waa chidon u anyunu tsibi anyunu aba nani chi nyunua bye ma ya daa, kuma bye ma tsabutso ki daa chi nyunua bye ri doge jiji ye ba bye ri dan akhin anyunu we barai i ya ndo ge i ya i ya tsabu i ya tso a tswen wa i tsazai yo atsibi anyunua anyunu hwa hwa tsupyen ki bye a aju-a <hesitation> anyunu. Atsibi nyunu chi nyunu wa u ri tso abu wa ma chi abu wa na jen i ndo anyunu wa mbya ando anyun atsibi nyunu anyunua u ri mbya tan u ri mbya ando a bye mana vem u ri za cho zaho jivi abye ku yafan jinni ki nu nasara be ri bawu dan ra “sanitation” indi zen ji ki chin nyunu we anyunu we ki jen bu bye uka anyunu we a nyunu wa gbou gbom do i yobaba a bazhenzhai ba hwa chidon ba bazhenzhai ba ya aduar anyunun indi taba muji kam ba tsaka muji kam ba i ji ye ba anyunu aji in ya ki tan wa waa chidon i na ri kye ma yi chidon nde minti ayo batali fyifyi numa sai i foo bye dan bye na nu aken bye na ri ta apyu ki finka. I pwazu i ya ko bani na ri sha aken ken bye sha ya byea bye ri nwazu ki yo am ba chuhom i ya. Tom wa waa chidon ki byen zu ama nyunu wa ri i sha aken ken i bi ndo mbi nd bye mbya dan a chuhom khini? Ndom ama in yi ko ku zu choa ni bi ba be na ri ba a layi a jiji wa be mbyeu ko ku i goni ba ma bau ku na ri nde ba ku sha sha sha i chi ngwa wapan-nghku ki ba hun ama nwuza sha ya pwazu ngwa idoffi ki jen a bye uka anyunu di anyunua nkapyen wa in ya a butso a bu wa fyenfye wa bye tswam ya da ge ki makaranta wa bye nari bau dan ra i. T anyunu wa kapyen wa a ya nyin dom indi tsaka ba mma kaya ba ma na fyen indi dim ra abua indi pan rai amma ba wa sansan bu chidon wa kapyin mbi bí na tsayi. Hari ndi panka asa ki vo pa ndi tswa ka apa bongi ndi ta ka magani akanti yi apa wa foa vya dia ba, nyunua ri be nde kaya ki bye a tswi tswi wa i ya i ya yi abu ba na pari i byei bye nde kaya i tan ba tu mba awuwa zon. Tu mba bu nyunu a dzun dzun har nyunu tsaa har in hwi chi chia in dom am wan chia indi mba anwu ba ku jiji afyen awuwa ri wa ayo wa ku na ri tu a mba ra ba wa san san bu chidon nyunu kuma awuwai ku tu ku mba ri to numa ku mba anwu wa wunu kwaki na sai awuwa ri wa na ho a cho ku ya da anwu ku dam mbyau chi u chi wunu wuna yi ayoo afyen ch tsazu u chi awuwa. U ma yan chi a awuwa afyen u yi ayo ra kuma u ri bi mbya ki oyin ama u chi a wuru san mi ba sai in vyou vyou ki byei sai in pwadzu i bi yo ki tan ba tin afoo bye ta yi kimde ii ri tsi azi avyou ba kimde u ri nde ambu vyou ri byeu ba kinde u ri tswa a bumgi ki be azou avyoua wa ku rege a tutu ki di bu apa wa na ri fodia. Anyuru atsibi nyuru indi mujin ba nyunu tsibi i ba jiji wa nyunu wa ri i ya da i na ri gbepyin ki daa i gbepyin gbe gbe gbe sai adii be ne be dom u ma ri gbe kau apyin ba i ya ka zan kpa i ya foo da zankpa i kaa zankpa be dan i tswande in dom be na tswande mpum be anu ba in tsiken azon ba in dan bum indi tswande ba in kosen zomkpa wa kaka in ka zankpa na ya in ka zankpa na ya in ya fo bye a sai zankpa zun in dan in pan kani adin tam. Vii ba zinzam vyin zu nya ki bye anyu bye na vyou bye na vyouvyou na ya sai nko akuto nna ri ku nde sai ata fim dam yi dam in ka kunden ba in fom aji abua tsa chidon nam ba adian mma yan tsiken zom in tsa aduar adin in ya tam mi ba khi byei i kaa zankpa na ri ya i ka mbya zankpa i bi ndo anyunu nde ko anyunu byen i ka rogo hwei i na zhai i zhai rai i ka hwai a rogo ri ba nyunu mbwa nka a rogo ari ba nyun zoa na nyunu a tsa ki jen wunu i bi zhai anyunu byen i zhai na ya, i zhai na ya i bi zan i nwun be dam i zhai i na nde ki chia i na zhai ndan abu indi zhai ba mbururu ba in ya na chaa ki nwua avom wa indi nde yana sai ani nde tam chi ani wa kapyii wa tam u lokaci wa wua kuma ayim bua be na dam ani wa ta pa ba sai mko kuto nna ri mbya ashun dan ani wa tan da ndi huhu ko ndi gban rai. Sai ku vyou vyo dnn ra ndi hum ba bu zuu i tsam mi ba be nya a yeke nde tse ki vou ajiji wa ku ka she bi ita chuwam ba, be nde ya ki ndo pa wa gbe ni ya i ya du wu ba be dan pa wa gbe ni ri ya ki dan ashum nde machine kan bea ya ki daa tswau bi i ndo sai ku ya we zo ki bea ku nde adu tau ra ku ya ku ya ge adua ku nde bi ni dan yi anwua ku ya ki tan ku ya ku nde abu wa tsa aboa bi ku ya nde bi ku ya nde—abu wa tsa boi sai ku tsun ki nua ku nde pa kiyo ba asua minti ba tati avo tutu ngha kata sai ku nde avom ku nde ya ya ba khi be plouck bu machine ku da, gben na vin chi kwau in bi hwan nai a byei tu na ri gbam nnana abu yo ba tati mza a tutu wa ri fai. Ndi mujim ba nyunu a hua i <hesitation> ra rayuwam ba i jiji wa chi nyunu wa kapyin wa a ne tam anyunu zo nyunu wa rí ah ayo fyim wa mbam ku yaí tii ku ya nde bu nde hwen a zamkpa i be a baa sai ku chi tii ku nde baa nde sou’a a wunu zuu bi dam yi wu dam ra ku za ga fan’u yo abea ando a bsyian a tsai dzun ando a byian sai ku na dam yi wunui dan ku ba baa ah bsyiam, ahah tswan tswan a byúm ba a wunu vou dam ku tsaza u yo sai ndo abea za yi a wunua ku bi zan do ku po fan a ndua i ji ku nde abe a zankpa ku nde hwen nde pwadzu.